kalau biso atau idak biso sebenarnyo pertanyaan jawabannyo biso, kenapo, karenokan teknologi ini-ini tu sesuatu yang berkembang, kenapo sayo katokan berekembang. dulu yang namonyo handphone cuma biso untuk telpon samo <hesitation> sms, tapi sekarang sudah bisa video call tampak muko, segalo macam. Tapi apokah kemudian kalo kito idak ado teknologo segalo macam, kito dak biso hidup, idak jugo bukti nyo pado jaman-jaman sebelum teknologi maju, pengetahauan maju <hesitation> kehidupan masyarakat malah lebih, erat hubunganyo, social nyo makin, erat dibanding sekarang, terus kebersamaan nyo lebih kuat, justru sebenarnyo teknologi tu mempengaruhi kehidupan di masyarakat, teknologi sekarang tu membuat kito semakin jauh, teknologi tu plus minus, teknologi tu biso bikin kito dekat, jugo bisa bikin kito jauh, dekat nyo kito biso menghubungi saudaro kito yang merantau entah dimano. Biso telpon, biso nampak muko segalo macam, tapi yo jauh nyo, teknologi tu membikin kito terlalu nyaman, jadi kito malas untuk bersosial samo tetanggo segalo macam, sepertinyo sekarang jugo banyak tuh <hesitation> tetanggo-tetanggo yang bhakan dak kenal siapo tetanggo kanan kiri nyo, <hesitation> latar belakang kek gimano segalo macam, jadi teknologi itu penting, tapi apakah manusio biso hidup tanpa teknologi, biso.